لو أجدر أن أكون حيوان بري ليوم واحد أختار أكون نسر، تخيل تحلق فوق الجبال والوديان وتشوف كل الدنيا من فوج، إحساس الحرية يكون شي يجي خيالي، النسر بعد رمز للقوة والتركيز، وعنده جدرة يشوف أهدافه من بعيد ويركز عليها، أعتقد بيكون يوم ممتع وأتعلم منه شلون أشوف الأمور او من منظور مختلف.